Ayapa̱ uɗompa̱ unak izhe <hesitation> agbəng ka̱shin nzhi te ɓu pa izheta te ɓu nyatna kaɓwa nyat amwal ka̱t nyat na dakdak pa̱ nyimin nyimin bu nyat na ta te ɓu pək nvongvu pək nachite ɓu ɓa ɓu forna ɓu forna iwom pa̱ karak karak forna wom pa̱ karak karak te iyapa̱ iyem ga nak iyem a nasəra ta̱ mi wor pa frizh Aga ipiro aɓa tar kashishe ka̱t anak temi zongka̱ kinak ka̱pal aviu na kang ayem adak ayem aro atar kashishe ka̱t ɓunak kashe aviu tate ɓu re anunung pa kakul pa̱ ɓu kuku anunung te, ɓu wong pa̱ unim nra pa̱ parim te ɓu ya a vón chit ka̱t te ayapa̱ vón kat- te imwan ile te ɓunak na kashe aviu, ka̱te ayapa̱ unak na ka̱ viu ka̱t teɓu ram a ikpáng ibàbal iro iva̱ na ɓunak ka̱shishe ɓu nyap na ko na oza tong po zingzing kashi kpáng ayapu nak pa ka̱t jwakjwak ayapo ka̱ walang ataksur te buya ilak pa̱ klak ayapa̱ ka̱ walàng ataksur ka̱t ka̱ walàng atarusok te inim yar har iga gbəng ɗəp kang iɓan dompa̱ olak ama mma̱mak- mma̱mak te amapa̱ manak ka̱ kashe atak vana Iya abobol kang adak aro atang koka̱t ipi ro atang koka̱t <hesitation> izal iro a maming kashishe atar kashishe ka̱t te ɓuya mi nang ka̱tak va pa̱ sapsap azul a aviu tate aviu ɓyenbet ama yangta̱te buya mayi ka̱n nimnok ka viu lam ka̱t iga kiyem a nasəra vatə ɓuya ɓu ɗong iyemkəri nra parim ɓu yar ɓu kuk te wongpu yar ta̱bu wongpo ubwap ibwam kote ɓuya nning a <hesitation> ayemta ningning gəɓən chit iɓan nimwa vəvon- vəvon- vəvon antə te aɓyen ka̱t imapa̱ iyemva̱ inyi mamat te i lye nvongko iyakən nimnok ko iyakən nak a ntat ma tat aviu unìm nìm aɓa lok anang kashi nzhi nayakə nak iyemkəri kashishe tə ɓuya iyemkəri ɓu iya ka dak ka̱t ɓuɓa ka izhin ɓuta bulwap izhin ɓu ma bunang te ɓunak ka̱ ka̱viu